Enao fôgna mampifalifaly zah zah kôfa malaelo na zah ndesindesinao mande mitsangatsangagna, hividignana raha tiàko, ndesina restaurant <hesitation> na ampimoemoezinao zah anaovana blagy, fa ena mampifaly zah zah koa fa malaelo.